صفٲیی ہِنٛدِ چیٖز چھِ واریاہ قٕسٕم، یِمن منٛز شٲمِل چھِ: صفٲیی ہُند ایجنٹ صفٲیی ہٕنٛدۍ ژور اَہَم قٕسٕم چھِ آب، ڈٹرجنٹ، ایسڈ تہٕ الکلی۔